Al luggat al bagdar bal kallaman be han dugud ke da, hinne bas al-luggal arabiya alle hi garibal lugga hil shuwa di, wa lugga hil kanuri humma bas annas anna aish maʼa hum gadin jami wa a garab humma bas aktar nas bilkallamuwa fi dari.